Solar current moom am na solo <noise> moom yooyu léegi tax na danga dee am daf lay day may current, soo nekkee si fi nga xamante ni amul light nga dee jël solar bi aj ko si kaw defaral ko weer defal ko battery <noise> nga fixe nga am light taal sa làmpa yi kër gi yëpp leer, comme ni nga amee comme comme courant rek waaw gambie ni bariwul dëkk yu am courant, waaye solar bi am na solo. Ajee si kaw ba mu am naaj amal battery rek nga weer, waaw am na njëriñ trop am na njëriñ. So soo koy génne am na ñoo xam ne dañ ko dee use <noise> mun nga koo def fi ngay def inviter nga connect nga nga nga nga nga nga nga lifin ko nga charge mobile, mun nga see taal sa fridge, taal sa fan solo fan am na fridge fridge solo fridge am na <noise> loolu yëpp bagaas yëpp am na yëpp mun nga koo use si solar comme ni ngay use current rek, waa soo amee soo connect(ee) dafaa dem. Solar moom am na njëriñ trop waaw surtout nag gambie nga xam ñu bari amuñu courant solar bi daf leen di dimbale ñuy mun a charge seen mobile, taal seen làmpa yi, taal seen current yëpp mu leer, <noise> waa am na solo.